E gh'an un muggio de qualitæ. Tanto fan comme dî franzan un pittin o mâ de mòddo che no vagghe a consumâ tanto e còste e dapeu e fan ascì comme dî ascondan ascì de speçie mariñe che peuan eh eh rifuggiase lì drento.